ʻO Olympia ka ʻāina ma Helene. Ua hoʻokumu ʻia nā pāʻani ʻolumepika ma Helene. A ua hoʻohanohano ʻia nā ʻano akua like ʻole ma muli o kēia pāʻani ʻolumepika a kaulana loa nā pāʻani ʻolumepika i ka wā kahiko a i kēia lā ʻānō.